أجدم هواية كنت بطبقها هي الرسم, تجريباً من وانا في ثاني إبتدائي, كنت أرسم <hesitation> وكان است- طبعاً البداية كانت كلها خرابيش, وخربشات على الورق وانا صغير, وأحياناً على الحيط, وأهلي لما لاحظو موهبتي, شجعوني ودعموني.